<noise> ngo de va di ngo velek kama mestamna diva chlan a vik chaia cha mesmes ma chlan chia ngo ver nget. Ma chalasung ura agit diva chlan na ngu par nget du ngia tes nget. Ngu ver nget de mamar da chesngia net met nget de mamar ia chlan a vik de chule de utha ves nget uthas nget daka sik ka kule nget klan de chlan ves nget mathama da sik abes mamar chia net met nget dek uthi pes nget klan a vik ma chlan uthu dul petha nget, uthi <hesitation> ver nget du chule du thi thar tam nget du mamar a net met nget de mamar chia ut tes nget. Daka asik ka angbes, dabes mamar chia net mek ka ma mesmes klan a vik ngo per kama mesmes, diva ngia tes nget de mamar chia atha rot ngo. Daka angbes da sik abes mamar cha arot ngo. <noise>